Banamwa mwa kyihughu kyayi bakapreferinga <hesitation> omupira ka preferinga omupira, <coughs> kulenge ebindi byosi. Yeah bakapreferinga omupira hawuma namathibitho because wawakakolha ndeke kulenge nebindi byosi <hesitation>